<hesitation> ¿xí par ni rzhiu ra cepigllí re, ni riady layën? Par gyiad layën ni nani cun colgat´ cun xilani techini gyid´ndiadën pus bacterias, gyid´ndiën ztai ni biancá qued bdïedini bdawuën gula xirani ryián ruúën, chi nú zá buny rcá ra cepigllí re par quiebraba tïé xilani tïé, gula un buny rcá cepigllí rgyieb xtenyni gula nu buny rcá cepigllí rgyieb ztïé cualquier ztïé zeny runraba lanyí ni rquieraba tïé <hesitation> tïé ni xicungi gut´naraba gyíec´ní chi ríe rcazaraba cepigllí.